Do të preferoja të kisha mëngjes për darkë sepse më pëlqejnë pjatat tipike të mëngjesit, si pancake, vezë dhe bacon. Është një mënyrë argëtuese për të thyer rutinën dhe për të shijuar shije që zakonisht nuk do të ha për mbrëmje.